ज़ीरो, पाँच, दस, पंदरौ, बीस, पच्चीस, तीस, पेटिस, चालीस, पैंतालिस, पचास, पचपन, साठ, पैसठ, सत्तर, पिचत्तर, अस्सी, पिचासी, नब्बेह, पिचानवे, सौ।